في أحد الأيام كانت هناك شچرة يمكنها التحدث مع الاشخاص الذين يستمعون اليها عن قرب! فكانت هذه الشجرة وايد حكيمة تحس إنها عندها خبرة بالحياة ، وكانت تعطيهم نصأيح وف-و فوايد ، كانوا يستشيرونها يأخذون منها النصأيح فكانت شچرة وايد طيبة ومفيدة وبتساعدهم.